E toetra sara anagnan'e dauphin da izy zany sy mihina olo sakô gnanin'e requin io,e requin moa zany raha mahita olo tonga da riatany agny igny olo igny fa e dauphin sy magnano enizany, izy koa tia misangisangy aminolo ary miteno e zakanolo, raha zaka zany da tenominy e raha zakainolo.